San mənya yen zu sah məng jirikaiməng a fəg zəg duri vən zəg a ngbanlag məng a fəg zəg duri dag kah yen zu bəng ku ku yi ba nari bəng fəg duri yen zu hah bəng dan fəg zəg duri məng a bo ba funshumen yeh rig gan fad rig a bəi dəng wuh a rig fəg di duri yen ziu a nuo ziw rig ku a yeh məng a fəg zəg məng duh sher ziw ye ya mríg bəí nəng keni wu bəi rig bəi ri a dəng zəg mfəg zəg sher shi mag keni wu dun məng deng funi wu rig dang zun bəi rig rí to bogkeni wio rig bai ziu rig a dori nəm a fəg di wuru shi a dan fəg zəg məng a rig dəng bəng duri fəg nəm a nau rig ya bu huuyah a rig fəg bəi wun za wu a hah huu rig to bəng kani wu zun baibai rig ri bəg keni wu bai bai re she a dəng bu ba yen ziu hah dən nəm məng a rig fəg a rig jah duri fəg ma soməng a kah rig məng bagkene a naw isah rig yeh kuyi duri fəg kah bəi a daggba hah rig nəm a dəng ríg nəm to bugkeni wu kah dum bəi rig ri bəi a bəí tambafəg dí durí her so a nau kou yeh bei kad yeh kuh rig fəg di duri jiw vəm bah wuh nəm məng a rig dəng di bagkeni bei a ri ma de kemau kah a bəi fəg de duri wuh a nau zəg ziu dah be kad məng bəg keni wuh rig bei di a azam bəgkeni wu rig baí dəng mpərztuu rig zəg sher zeun a bo men mzəg shan wu ri bəng wu bai ziw ama bəng duri fəg ziu nəm a yeh yak mrig yamvanu.